Pya na kooh nu ba ee dap mɛ kɔ kuma loo lorgor nu ba ee dap mɛ kɔ kuma loo naa lee m wɛɛ yip buu ee m bee su nun nee bee-woa lorgor nu bea ee dap mɛ kɔ kuma loo naa lɛɛ ee pya na kooh ɛrɛ ba kèn tɔn kèn ba le ba naa dap sa kɔ lorgor puro nu sa mɛ kaana loo ee bu lorgor su dɛɛ nyɔ bee kɔ kèn abara ba kere dɔ naa lɛ doo-wo ee lorgor su ee lorgor su na ghe lorgor nu ba āā mɛ kɔ kunna loo ah naa le doo-wo bee woa m sua ee lorgor nu ba ee dap mɛ kɔ kunna loo bu lorgor su dèè a le lorgor kèn or lorgor bee lorgor m bee ee dap mɛ kɔ kunna loo naa le a le lorgor nu ba dap sa mɛ kɔ ture loo sa nyie poro ba ee sa su kuma loo naa le m kerere ee m sua ee zii nu ba ee dap mɛ kɔ sa ture loo bu lorgor su dɛɛ m sua bee ue ba dap naghe mɛ kɔ eh ɛrɛ ba nu ee a wa nya sa mɛ kunn a loo nyɔ bee ba wɛɛ kɔ a gbènee naa tɔn nee bee-wo ba dap naghe kɔ ee ɛrɛ ba nu ee a wa nya sa mɛ kumma loo ee a naa kuu-mɛ nyɔ bee kɔ Naa le nu m doo ee a nala le nu eee sua tèn ee a naa le n maa bee nor bee-woa ba ee dap kɔ ɛrɛ ba nu ee a wa nya sa mɛ kuna loo naa kuu mɛ bee-woa m sua ee lorgor nu ba ee dap sa mɛ kɔ sa mɛ nyie ba sa turre loo m da m sua lo ɛrɛ ba nu a wa nya kɔ bee kɔ sa mɛ kuna loo ba dap naghe kɔ ee a naa kuu mɛ nyɔ bee m sua tèn ee lo lua m bee doo ee lo lu a m si su ee lo lu a m si nor bee woa ɛrɛ ba nu a wa nya ba dap mɛ kɔ kunna loo naa kuu mɛ kèn a doo loo ɛrɛ ba nu a nya ba dap a kɔu a sor loo ee nu o sua tèn sa kuma loo sa pya nee gbea sa pya nee naa búú a yɛrɛ loo nu bee si ra kooh wɛɛ kɔ ee a sa sa ture loo wa kooh ee lo mua o sua tèn ee lo nu o sii doo lo nua o sii kɛɛrɛ lorgor dɛɛ kɔ nu a ma wa doo a le bee o sua kɔ wa eh doo kooh dap ɛg ɛrɛ bee tɔn-kèn sa ɛɛ-ghe tèn kèn sa bura sa tubor asa sa a kuma loo kɔ nu a ma mɛ wɛɛ doo or nu a ma o sua tèn ba dap doo Ban’ a le bue sua kɔ nu a ma mɛ o sú doo a le bee o sua tèn. Bee woa ɛrɛ ba nu ba kɔ naa ee kuu wa naa bee nee a lo kɔ ba kɔ zii nu ee sa a kuma loo nyɔbee nu ama o doo nu ama o sua tèn ba pèè ee sor baa kɔ ee nu a le doo-wo sa kuma loo nyɔbee o doo naa ee lu a lorgor loo o waa bura a le bee o kɛɛrɛ o waa kɛɛrɛ nyɔ bee a naa kuu o wo doo ee o sua tèn o le a lo o bira o maa sa le a lo naghe aa bura a loo nyɔ-ue naa kuu ah bee woa kooh dap kɔ ɛrɛ ba nu sa kuma loo koh sor ba ee gbi tèn loo ba ee sua kɔ nee a ma naa doo a le wa kooh ama mɛ a naa sua tèn nu ba yɛ kɔ kuma ba dap kɔ sa ɛghe tèn kèn sa nor sa a kuma loo ee lo nu o sua tèn dap sura ee āā sira doo a loo sua a lo loo o kɛɛrɛ a lo loo bu a lo dum kɔ nu a ma o doo nu a ma o sua tèn ba ee kɔ naghe sa a m ma wa ba ee kɔ naghe sa ba sean‘ ba korba sa ba sean nyɔ bee nu a ma a lo sua bu a lo nyie ne bu alo loo kɔ o kooh nu a ɛgɛrɛ bee ɛgh’-tèn kèn sa bua fii kɔ ee gbea o bee bua fii kɔ ee kɔ a gbea bee a lo loo o sua kɔ nu a ma o sua tèn nu ama o doo ah o le naghe le o dɛɛ nu sa le sor ba kɔ sa Kpedemɛ ba sua kɔ nu ama nee ba kɔ nu a kii loo ama na sua tèn nee ba kɔ nu a kii loo naa doo ba ee sua yah a lo o le naghe nyɔ bee a naa nu a lorgor nu loo ba dap kɔ ɛrɛba nu kuma loo nee but bee a lo loo naa woh o sua kɔ nu a ma o doo eh nu a ma o su a tèn wɛɛ sora ga ba wɛɛ kɔ ɛrɛ ba nu kunna loo nee āā a doo wa naghe doo-wo bee wo ba ee kɔ.